Alaa, neɗɗo fotaani tagteede. Alaa fof ko foti wat- waɗdeede e neɗɗo. Alaa fof ko foti wayleede e- e sifaa, e tagoore neɗɗo, caggal ndeen tagoore nde Allah waɗi e neɗɗo nde.